दयालु शब्द के अर्थ हावय दया, अनुग्रह, अनुग्रह। ए ह फारसी शब्द हरय। दयालुता शब्द के उपयोग कोनो के मदद करे। या उंकर ले अनुग्रह मांगे के संदर्भ म करे जाथे।